M'enyi gye dɛ mo nko mobͻkͻ beebi akɛtsena na medzidzi kyen dɛ monko mobͻkͻ beebi akͻhwɛ sene. Siantsir nye dɛ, sene dze myimpa kor nnhwɛ ma ͻnnyɛ yie, ͻwͻ dɛ enya obi tsena wo nkyɛn na enye no ka sene a erohwɛ no ho asɛm na edzidzi dze, wo nkotsee tsena ase na edzidzi a, nna w'ahom ka wo ho osiandɛ obiara mmbɛgyegye wo kasa ͻbɛma w'edziban atram wo anaa egyaa w'edziban a eridzi na ekeyiyi asɛm ano.